ⵏⴰⴽⵓ ⴷⵉ ⵜⵣⴻⵙⵜⴰⵏ ⵀⴰⵉ ⵡⴰ ⴰⴷⴻⵎ ⵏⴰⴽⵓ ⵢⴰⴷⴰⴳⴰⴷ ⵢⴰⴷⴰⴳⴰⴷ. ⵀⴰⵔⴻⵜⵉ ⵢⴰⴷⴰⴳⴰⴷ ⴷⴷⵉⵡⴰⴰⴷ ⵣⵉⵏ ⵀⴰⴼⵉ. ⵎⴻⵔⵢⴰ ⴽⵀⵙⵀⴰⵜⴰⴽ. ⴰⵀⴰ ⵙⴰⵏ ⵍⴰⵇⴰ ⵢⴰⴷⴰⴳⴰⴷ. ⵉⴷⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⴷ ⵎⴻ ⴰⵍ ⵇⵓⵜⵡⴰⴰⴷ ⴷⵉ ⵀⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰ ⴰⵏⴳⴰⵎ ⵀⴰⵔⴻⵜ.